Nyya yimu ko gheho kogwu ogwu man kuma, ka kole ka kanasarani wayibo ni, nyya yimu ko gbeho ha eno oye, nyyiso, nkpogwu kanasara wawa shagye oda nyyoda ha gwu, ngga fo-nggebe aba gbikpo kakyashi ni ga fashi kikpo kasha wa shagye kpuwa sho ozarore ha, inyi gwogwa ha inyi gwogwa ha woji? Ba sai ogwu do yiso ko gbere me oya reshi ya danu lalo odo kpogwu shagye, oriyi-ga reshi kikweyi dolse "paracetamol", oro eshi ko mura tanu, oreshi "mai acha" tanu, owa reshi ko "mura" "septrin" tanu, oshifu kinyo dawa ado roza, aba gwa ishi nye amma odo mogwu gbere me shoga reshi wawa dawa na gwa, oya kwu lo oni na winyi gwogwa ha ifu kishi nye, woza rore ha ifu kishn nye oda ha rinyi, oyi gwu odaha ko yirinyi, oyoda yi gwu, kpinyi ha shonu, kpo-fagye oye hoha wawa sho ababo ababo, byawo ya gwiye itikpokyi isheno onose ni, kyoda ha tu dawa, aba gbere ababo lo. Amma ashe mani ya byogwu, oda hirinyi, odano <hesitation> o-ominyo, odanu an-ishi ko dinga gyuwa ma lo, aba gekwu aba gbere, aba gekwu oye ma gbere oya gye lo amma odo ya muwama ya gyuwama ishi nye, oye yiso ya gbere oya gye kapi noya gekwu ko yi tounu, oya yewa took ya yoza ho she ikpo kuma woza ko byobyi oya byagye wole oya ngmogye, oya shokwunu dodo, amma oya byogye wole okunu dodo nu woji oyikpowu kwagye. okpuwa wese, ageho kasha oya shokunu dodo, adano ila lo, aba yo ngino amma byo pyo ikpowu, ogbebe ko kpuwa she, oyo "kiwo" ha ga gakyashi ha wa shagye dawa isheno, otukpokyi, inyo akya ana dinga ha ishi nye, oya shoshi ogwu ka kole mani kuma. Kwa hoza, kwo daweshi, kwo daweshi lo, aba gyehe ha tututu, ba hoza amma odo wogwu kanasara odo wogwu kanasara. odo-owogwu a kole, kwo dawoza, kwo dawoza lo, aba gifu kakyashi baga pa kyashi pemye he re ha amma owogwu kanasara. so muwa ishi nye, daweshi gwogwa ishi nye, dawozarore ha ishi nye mamani pin wo ikpowu ni ba gyehe ni oma awa obyozarore ha wa dawa ole, okuma ya yimu shana gakyashi awo kpayiho kwoyi ho na kpuwa gakyashi naga hoza ese naka gifu keho kasha ome shana wa ngmegba lo, dun ikpowu wobize ogbotu oya byi, ogbotu lo oya shokumu ododo ishi nye. Gbayayi ni nmabyo nyya gbo ikweyi kobize ko byiwa daha ana-ishi mani noma.